Kpede ohen hen bhuzala kpede ozeva bhu zala kpede bho zehar bhu zala ukpede nor zelen bhu zala kpede nor zisen bhu zala ukpede oze han bhuzala ukped bho ze <noise> hion bhu zula.